Xëx yë ijpë në jotyë, xëx mëd t'samkë yë i'ijpë nëjotyë, akxë ji'ib ijpë n*ejotyé, mëd kaxpakxë, mëdë e'exë, mëdë nëdok t'syandë.